Viialonõ laiv muq meelest saa niimuudu üles-alla, et tä kas tõmbas hindä vett täüs vai lask vii vällä. Ku tä um kergemb, ku täl olõ-õi vett seeh, sis tä nõsõs pääle, ülespoolõ. Ja ku um rassõmb, vett täüs, sis allapoolõ.